Sport turlariga kelsak, futbol, basketbol, valibol, hokkey, kriket, boks, <hesitation> yugurish, marafon, <hesitation> suvda suzish, suvga sakrash, suvda qayiqda yurish, tennis, stol tennisi, badminton, gimnastika.